Eeh natsinii anina biriit jira, almooziit jira, braziil natsiit jira, kachonaat siit jira, chelnatsiin jira, akademia naatsiit jira, ishin yoote taam nyanoatie akum kanan nyaatenie. taa pinatsiit jira ishin sun vitamiin E fa kabdi yeden. duum sun sagalefa kaskaeteniit jira ama akum kanaan nyaten kashinaatsinii koroshoonen vitamin kabdi, mafuta kabdi ishineen chole